בַּאש תְּחַבֵּז קַעְכָּה סִימְפְּלֵה, חַלֵּט לְבַיְד וּסֻכַּּר מְזִיַּאן חַתָּי יְוֹלִי לַחְלִיִּט פָּאטַח, זֵיד זַיִת וּחֻלִיב פַּנִּי וְחַלֵּט, מִנְבַּעְד זֵיד דְּקִיק וּלְחֻמִירָה דִיַּל לַחְלוּאָה בְּתַדְרִיג וְנְתָא חַלֵּט בְּלֻטְף חַתָּי יִתְגַּ'נֵּס לַחְלִיִּט, צַב לַחְלִיִּט פְּקַאלַב מְדְהוּן בְּזֶ'בְּדָה וּמַרְשּׁוּש בְּדֻקִּיק, דַּכְלוּ לְפְרַאן מְסַחֵּן עַל מִיָּה וְתְמַנֵּין דַּרַגָּה מֻדַּה תְּלַאתִּין חַתָּי עַיִן דַּקִּיקָה, סָאפִי בְּצַחָה וּרְחָה.